أغرب حيوان شفته كان حيوان الكسلان، شفته في رحلة لأمريكا الجنوبية في حديقة طبيعية، الحيوان غريب لإنه بطيء بطء غريب لدرجة يخلي الناس يستغربوا، تلقاه معلق على الشجرة ويحرك في يديه ورجليه كأنه في عالم ثاني كأن الوقت ما عندهش معنى عنده وبرغم إن شكله طريف طريقته في التحرك كانت غريبة.